﻿Kua sereta guajupe oime <hesitation> diferente ani oime oyoavi cervesa reta yaeta supe oimevi paceña, oimevi ducal, jare oime jeta irüreta, irü tëtaguasuigua reta, seve guara ma ikavi jae bueno se komo boliviano seve guara ma ikavi paceña, mopeti cerveza ikavigueva. jaema irü reta oime amöguë <hesitation> oyoavi iäpo isabor, amöguö, amöguë mbaetivi je jae jokua diferencia guinoiva